ब्लेंडर एक किचन री मशीन छे, जिको उपयोग फल, सब्जी अने अन्य सामग्री ने एकसाथ मिलावण खातर काम आवाज। ई मशीन में एक मजबूत बर्तन होवे, जिण में तेज पंखा लगे होवे। जब थूं फल, दूध, अने बर्फ डालके स्विच दबावै हो, तो पंखा बिजली की मदद से जल्दी-जल्दी घूमै है अने सब पदार्थ ने अच्छे से मिलाईडे। ई मशीन सै स्वादिष्ट स्मूदी, जूस अने हल्का सूप बनावण में आसानी हुई जवाज़।